Yëdun xa'ajpë on yë ëch jëdun nyajtum yë a'ax jëdun tyopyë ji'i yob a'ax ne je'e kap yëmëjk at'sëm on a'ax nëjë'ë myëxë padyë ëch este ka yaj tuñ yëbëch ëch nyaj tumyë yë on a'ax tyopyë.